Mi sun mai stait bun a feme la cruata, a büteme a post la cruata, cuandi i sun spuzame me pare al a bütamla e për furtün-a cuandi i vadu travaié devu pa devu pa bütela e a ie pa gnün ch'a la dövra e suma ën manera, s'vestuma ën po citin pi casual